أكيد في عنا كثير من الأرقام, لكن حنقول مجموعة من الأرقام بشكل عشوائي, ممكن رقم ثلاثة, رقم اتناعش, رقم صفر رقم سبعة رقم خمستاعش, رقم خمسة, رقم عشرة, رقم واحد, رقم تمانية, رقم أربعة, رقم ستة, رقم ثلاثةعشر رقم إثنين, رقم حداعش, ورقم تسعة.